في الواقع يعني لما افكر باللون الاحمر عادة افكر بالغضب وغروب الشمس والدم والحب وكعكة الريد فيلفت لاني حبها كثير الصراحة. افكر اشياء في ذاكرتي مثل الطفولة كمان متعلقه عندي باللون الاحمر